<noise> keni, maamu, taaru, nein, sonron, sindiye, izon kien poon, keni, maamo, taaru, nien, sonron, sindiye, sonoma, nigina, ise, oyi, oyi keni feni, oyi maamu feni, oyi taaru feni, oyi nein feni, oyi sonron feni, oyi sindiye feni, oyi sonoma feni, oyi oyi ise feni, sii, sii keni feni, sii maamu feni, sii taaru feni, sii nein feni, sii sonron feni, sii sindiye feni, sii sonoma feni, sii nigina feni, sii ise feni, sii oyi a feni, sii oyi a feni kein, sii oyi a feni maaru, sii oyi a feni taaru, sii oyi a feni nein, sii oyi a feni sonron Sii oyi a feni sindiye, sii oyi a feni sonoma, sii oyia feni nigina, sii oyi a feni ise, maa sii, maa sii keni, maa sii maamo maa sii taaro, maa sii nein feni, maa sii sonron feni, maa sii sindiye femi, maa sii sonoma feni, maa sii nigina feni, maa sii ise feni, maa sii oyi mo, maa sii mo oyi mo keni, maa sii mo oyi mo maamo, maa sii mo oyi me taaru, maa sii mo oyi mo nein feni, maa sii mo oyi mo sonoma feni, maa sii mo oyi nigiriq feni, maa sii mo oyi sin diye feni, taara sii feni, taara sii keni feni, taara sii maamo feni, taara sii taaru feni, taara sii nein feni, taara sii sonoma feni, taara sii nigina feni, taara sii ise feni, taara mo oyi feni, <hesitation> <hesitation> nein a sii, nein a sii keni feni, nein a sii maamu feni, nein a sii taaru feni, nein a sii sonron feni Nein a sii ise-feni, nein a sii sonoma-feni, nein a sii nigina-feni, nein a sii ise-feni, nein a sii mo oyi mo, nein a sii mo oyi mo maamo feni mo, nein a sii mo oyi mo taaru-feni mo, nein a sii mo oyi nigina mo keni feni mo, nein a sii mo oyi mo sonron-feni mo, nein a sii mo ise-feni, sonron a sii